Babal nyifugo be kunnugo lantarki, bedo bila dum ha bandu bongoru to be timmini nyibugo sare sai be wata dum ha bandu mahol mai, bedo yara dum dow to be yidi be kunna, les bo to nyifa. to be kunni do vurtina lantarki ngam itta nyibre ha sifakaare ko ha sudu, to be nyifi bo lantarki mai do nyifa sai nyibre lora ha sifakaare mai.